Gny ilà gny tavoangy misy tioky reny zany, tioky reny moa tioky malio raha regny. <hesitation> Olo matetiky zany olo tsy ampy tioky, olo semposempotsy avao ro ilàgna any raha reny, la atsatoky an'orony eny zay misy <noise> raha lavalava zay, atsatoky amy oronon'olo iny eny, la fa iny avao zany ny iainany iny. La salama i zay vo miala eny raha iny.